Nggↄn banet, nggↄn ntek fi mi shim na banet. Ifɛ zining yet nggↄn ishim. Nggↄn ishim na banet yet ikyɛng itek fɛ ba tonong ka’angan iyɛ baa net fɛ da shim ba da da rang’ↄn awo, ad aka nye anyas awo. A net fɛ ada shim, izen fi ku daam du sɛ, ada se bakak ni nyↄn. anet fɛ da shim, a ra kaakyɛ, ad ate burum ni ngↄn ni nkyↄrↄk fɛ atsin raw o. nggↄn ntek fi mi shim na banet, fi in di tɛrɛk iyɛ makiyi yet nggↄn itosok bafidang. Ki itot afidang ngↄn, da kun ye anyas awo. Ki ikyɛng itek ki imaane ayi shim iku sɛ ngↄn ↄng da tse da ku tak, da fɛ ni wu wane ikyɛng e da ka se gyat. Nggↄn isɛ bafidang ni ntomong, isɛ bafidang ni cɛɛt, isɛ bafidang nikudaam, nggↄn fi in shim yet nggↄn inesek, anet fɛ bi kunang, nggↄn bi kunang. Ki bi kunang, isɛ banet kɛ anet se yɛt kudaam da ku sɛ mo, kɛ ki fidang ngↄn tsin toos, da toos yin ngma. Ki idi fidang ngↄn tsin ran a yi, iyↄng ida sen a zↄng ngma. Anet fɛ bi nggↄn inesek aya kashon nek kufumung adakunom fɛ yɛ anet fɛ nesek abit awo. Nggↄn inesek, in fok nta nek in bɛ yit kuri banete yↄng, in da kyem in yes iyerek e ngma kyɛk awo. In kyɛ ba se zang baf, in fok nta ba nek banɛt bit ikyɛng awo. A nesek banet nkyↄrↄk zizɛt-zizɛt. ki izen amok nye, ashashang nkyↄrↄk, a shan nayak, a shan nkyↄrↄk anyɛs a shan ares nɛ bɛ na kabasa banet e. Nggↄn kuri nyↄng di tɛrɛk imi iyɛ sosai. Nggↄn inesek bashↄn iratek, yet, ngↄn fi se kama ki ngↄn yet nggon kabana ayi ki idi ashↄn ngↄn da kun ye show. kɛ ada tom ari min bɛ tse za nit se, kɛ ada sak kutomong ni ra. Nggↄn inesek iratek yet nggↄn ntek nek kufumung adakunom fɛ yɛ ni in nesek yit ba da yit ni binggↄyit iratek. Nggↄn inesek iratek yet nggↄn ntek. Ki inesek bashↄn ke banet fɛ ba se kasham ni ngↄn ayi iraek. . Da ya kashon, nek adakunom fɛ ki nesek iratek kɛ inↄↄk ba do ngↄn iratek ayi di ki barang, nkↄs nggↄn kuri nyↄng fi mi shim na banet, nggↄn inesek iratek. Nggↄn fi imi shim ban a banet yet nggↄn fi anet da ya afidang, nggↄn fi da ya afidang ngↄn ke da oya gam abun awo ayi. Bakak fɛ ba bi duk nggↄn ba kyem ba ye gam abun. Iya gam abun yet, ikyɛng fi ngↄn ren awo, ni fɛ ngↄn ren. kyɛng ngↄn di se zↄng di se zↄng awo, ni fɛ ngↄn se zↄng. Idↄng fɛ ngↄn akak rawo ni ngↄn fɛ anet e yↄɛra. Tↄ kuri nggↄn e yↄng imi shim ina wo. Nggↄn fɛ inyet in fi sɛ bafidang yet nggↄn ntek. Nggↄn fi nyet infishim badidang yet nggↄn ntek. Nggↄn fi mi wat sas yet nggↄn imoon ice. Anet fɛ shim kusof kukyang, anet fɛ shim kusof kukyang, ba fɛ kusot kukyang yet akaakyɛ. Ko dakunom kun tseng afɛ iwu di won yit nikusof kukyang, ide ne dↄng anet fɛ shim kusot kukyang nazatse ni wat shim nggn wu nek kusot kukyang yet a. Ifa yet itek awo. Duk kuwↄp kɛ ba se kyang, ba ra ntomong kyang, bay a kashon. Kuwp fi ka se kyang, ba ra kaakyɛ, ba ra-ba ya adakunom ntong, ba ra shan ni rep, ba kaas ayit iyɛ kan kuma ba da sɛ. Nggↄn kuri yↄng yet nggↄn fi imi shim na makiyi na banet.